ʻO ka huaʻolelo aloha i ka ʻōlelo Hindu ma Bengladesh, namashkar, o ka manaʻo o kēlā huaʻōlelo, "e kūnou wau iaʻoe" ke ʻōlelo ana i kēlā huaʻōlelo e paʻa ka lima lākou me like e pule ʻai, pani i ka maka, e kūnou i ka poʻo, a e ʻōlelo aku namashkar.